شهري المفظل هو آذار علشان هذا الشهر يكون فيه <hesitation> الطبيعة تكون جميلة جدا، فصل الربيع فيه زهور الأشجار بدت تتفتح الجو يكون معتدل ما فيه برد ولا فيه حر، فهو مناسب جدا للرحلات للسفر للسياحة، للإستمتاع مع العائلة <hesitation> نسوي أجواء جميلة.